أفضل وسيلة للسفر <hesitation> إهي القطار، يعني لأن القطار مريح، وفي نفس الوقت للأسترخاء، أحب المناظر اللي تطلعلتش وأنتي- وأنتي تمشين وتحسين إنك جزء من الرحلة نفسها، السفرة على القطار مفضلة.